Nizeria io moa zay firenea Afrikany fe io anisan'ny firenena be foko indrindra eo amin'ny - eo amin'ny dimapolo nsy roanjato foko ny am-ny ao